Koàfa mandeha amin'ny grande surface mety akeke amina ampy folo karazany agny karazana entagna vidigny fô satria tsy isanandro mandeha amin'ny grande surface fô mety in-dre mandeha isa-kerinandro na in-droa karan'igny fogna ke igny magnano provision vidigny le raha fitôvagna jiaby ilegny izy le tsy hita andavanandro, légume ndreky agnana regny fogna ninineh tsy vidigny amin'ny grande surface.